<hesitation> beji yẹ niɨji ga ọkọvum ẹgbẹ nse ga ukọngo ọkọvum m-mọni mfi ndang ekɨb ogon am gbọgbori nkwọk abia ye ọvum nwẹ gbọgbọri nura nam mfi nduda akung nda idani ọdọd ye erimj ni ẹta wa idani, nda idani m-migang njẹb mọ gbọgbori nzine nam m-fj mfe mọ ga imip amann yẹ nung gom na mọ ewana nsang wẹ egere nung mfẹ mọ nsanv we ẹzen yẹ nunh mfi mọ nsang wẹ ekpa yẹ nung mfe mọ nsang we e-e-e o-o-e obu yẹ nung mfe mi nsang mọ mfe nkɨkɨme gbọgbọri nzigi mo gbọgbọri nzine mfẹ mọ akake igen nam mfu novo mo ndogo egbe noro ndogo nzine ga ẹziba nam mfi nwa akung nwa nwj nsang ma-ne gari mbaga mba-ga mann nẹ gari nzine ga ọgọn, mann nwẹ egọrọ yẹ efɨn ẹzine mfi noro mann nwẹ nda okpọ cooler ye nsang ngom nyuri gari ok-ga nyun gam nwẹ mfu ni ye nung ngom nyuri gari nwẹ akung, nkwọk gari mfẹ man ekuro ga imie gbang gbanv nwẹ egbẹ mann ekuro ga imie gbang gbang nwe nzine egọnọ efɨn ẹbẹnẹ yẹ enung ena gari nwẹ ẹfẹ eda nang namizig nam ndọng mọ wẹ mann awuni gerek da sam